Ny biby maharikoriko da lalosy. Ndre teña mañety azy da teña m- ratsy da maharikoriko da mampiôky te andoa. Mampitsansangam-bolo aby mañety azy miaraky ditiñy.